आज मैं काफी चुप चुप छो। किलायकी मैके आपड़ी बहन की याद आऊंनी छ। हाल ही म वेंकी शादी व्हाई थे। अर जब वेंकी शादी नि व्हाई थे त मैं पूरी तरह वीं पर आधारित थो वा सारा काम कन म मेरी मदद करदी थे मैके वेंकी बहुत याद आणि छ विंक बिगर मैके आपडूं घर सुनूं सुनू लग्नू छ अर विंक बिगर मेरू कई भी काम म मन नि लग्नू छ।